Han kinwuura siete horas aka kin wuura tenemos que qawuura como hoj winaq taqee' tiene que ser ocho horas diarias reh que hoj wila mood qanaam fortalecer qacuerpo porque janaj ser humano tiene que riwuura la hora are' especialmente lo que esta taq ak'on tiene que kiwuura los ocho horas reh keh wila mood nikiq'aja más igual que hoj los seres humanos porque sino tan qawura lo que es la debidamente muchas veces nrib'anra lo que es tah janaj mala salud va qah yahwaa qa porque um man qahwuura ta porque la qacerebro nkamana lo que es ya reh chaq'ab' lo que es qacerebro um re' wula ocho horas reh diarias reh que hoj wula mood qawuura porque qacerebro igual nk'uhta y ya cuando nk'uhta pues mancha riye' ta qahoj que mancha re' ta qahora que hoj wula mood qawii' na qaq'aach verda entonces debemos qawuura ocho horas diarias